शाकाहारी सब्जी ले पर्याप्त प्रोटीन आहार के पूर्ति कर सकत ही। जैसे सोयाबीन जो प्रोटीन के श्रोत है। दाल जो हमन खात ही वो भी प्रोटीन के बहुत ही बढ़िया श्रोत हवे। चावल और रोटी में भी प्रोटीन रहेल।